تبدا تكتب اسم الشخص لي راك ترسله <hesitation> فيها و تقوله <hesitation> باغي نـ راني نكتب لك في هاذ الرسالة و لا بعثتلك هاذ الرسالة باش نشكرك على الحاجة لي درتهالي. و تـ تعبّر كيفاش <hesitation> هاذيك الحاجة فرحاتك و لا عاوناتك ولا.